प्यार के मतलब सबकर लिए अलग अलग होथे। ये दोस्ती परिवार या रोमांस म हो सकत हवे। प्यार के बारे मे सोचे से मन म बहुत भावनायें उमड़ के आथे। प्यार हमन ल खुशी देथे सुरक्षा देथे सहयोग देथे कोई से जुड़े के मौका देथे अउ केकरो बर दया करे के भी मौका देथे।